المفترض ان الحاكومة اتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. لان النمو الاقتصاداي من شأنه انه هو يعزز من فرص العمل ويقلل من الفقر، <hesitation> الحفاظ على البيئة هيضمن استدامة المواد عشان خاطر الأجيال اللي جاييي. فا ضروري جدا ان الحكومة تدعم الموارد وتدعم المبادرات اللي ليها علاقة بالتنمية المستدامة زي الاقتصاد الاخضر دي، عشان تضمن استمرار النمو الاقتصاداي وتحمي البيئ,